Yo̠ erao jo̠ no̠ o̠re̠ nya a so e̠ro̠ ko̠ ora are gwo̠lo̠ ore̠ rihi evao̠ uvo ho aso o̠vo are gwolo ore ri, je kugbo erao o̠fa sasa no ere nya, aso je nya uvo, ologbo aso o̠re̠ gwo̠lo̠ ore ye je kugbe uro ore̠ ma nya <hesitation> edhokpa aso ere̠ ma ya uvo wo̠re̠ ka ke rue rai tere he eyena yo̠ erao̠ no̠ ere̠ gwo̠lo̠ orori erao aso <hesitation> erao no ikio ko̠ na no̠ me je̠ rie̠ idi, erue, evue o̠re̠ kare nya uvo otere he othobo ore̠ nya aso erao na ore̠ nya aso erao yena ere gwo̠lo̠ ore ri <hesitation> enana eno̠ me dina riee̠ kpahe no ehe rio̠ ere̠ nya eva o aso gwo̠lo̠ ore <noise>